Zah zen̈y koa bazary loky fo bazary ny loky isanadra zah mandeha mandeha bazary fa izy ndraiky koa hivanga raha atao amin̈'ny ain̈y na raha an-tran̈o ndraindraiky isaky ny fanjava zah mandeha mivanga raha. Koa fa mandeha mivanga raha ny loky zen̈y zah tsy maharitra fa eo amin̈'ny tranty minity eo fo. Fa koa ndraiky hivanga raha atao amin-ten̈a ndraiky atao an-tran̈o ndraiky zah andra araiky zah tevala an̈y na tapakandra.